Izy zany la sy te hihina siramamy zay zany da ovako tantely zay e hitako voalohany mety, ovaigny tantely da avy teo gne sakafo hoanigny koa zany mba aniny maro karaza izy, amin'izay sy manimanigny te hihina raha mamy ategna.